Na 'a deen, deen kuchonngi tada hu u un. aciti, u jum. chí ho o on. xhi odu nrida xatán ini va ke adia, ngua ke adi ña dachonri xhín ho o on. acitiyó tada adiga kea chín ha a an. deen yo'o.